Wonn tunen inamaa akhan woyya hodhuu woyya hodathi maaanif hodhathi than maanif hodheni yenann saa aghar woyath inamaa raaaa dhofamaa saghar woyathi abasun bithethe iss hakhethi sahaghar woyya tunne ishi akha hodhen jira akhaa abasun fedhethi Jira Sasa maraa birri wonn than woth galjelchenii akhan hodhen akhan hodheni amaa beree thanen yedheni woo abasun fashion fedhine fashion ninen hiii hodhenni